<hesitation> saaa agari innen <hesitation> won akasi won ruhhu hin kabn, won harkan midassen dandete decision making inamat himmidassitu lazima binaadamit mayyerr tae controlle wonsun akanna akanna wonsun ak midafam dagariseeni dubata